شوف أفضل طريقه ن- نروح بيها للدار هي عندي مليون يورو في ال- الجيب، وروح ا سيدي نتلاقى مع الساشيه تاع ال- الورد، نتلاقى مع الس- الساشيه تاع، نهزها نديرها تاع طابقي هنا ونستحضر بيها للدار، نريح ثما شويه، من بعد نبدا نرجع، نشري معزات، روح نحلبهم، نسرح بيهم، وكذا، ومن بعد نهرب نجري.